Jääkahrõl om häste paks karvakiht ja tuu all häste paks nahakiht ja tuu <laughs> all häste paks rasvakiht. Ja niimuudu häste mitu kihti hoitvagi häste lämmind.